ممكن من خلال اعتمادنا على الحواس الخمسة والوعي بالنفس زي أنا مين أو ايه معني الحياة وهكذا وإن أنا كمان أتأكد من الحقايق من مصادر كتير ولو المعلومات بتتفق مع تجارب غيرنا وبتتكرر ده هيزود شعورنا بالثقة إن الواقع اللي احنا عايشينه ده واقع فعلا مش محاكاة للواقع.